audiya arabistoni madaniyati, tarixi, dini va geografik o'ziga xosliklari bilan bog'liq holda juda boy va xilma xildir. Saudiya arabistoni islomning tug'ilgan joyi hisoblanadi. Makkada joylashgan kaba musulmonlar uchun eng muhim ziyoratgohidir. Haj har yili millionlab musulmonlarni o'ziga jalb qiladi.